أني بنفضل نسمع فيلم وبروح ماشي محدش ي يوترني، ونعرف إني إيش يجول- إيش يجول الفيلم، إيش قصته، لكن ناكل منحبش بالنسبة للوكل نحب ناكل مع مجموعة حب المشاركة، الفيلم عادى معنديش مشكلة نسمع بروحى.